Mfong na ofon mbue ka nju mbue erige erom wae okun mbue anyi afarnor oyuer oyim erom nji oyoer kpe nkok enase owuri nka nsi ore agor orimo obak okera nji okinam otura biji se ofu okasi onongor osi kpe wu bu wae efe ewuham okor okawu okor oyoryor mbuea okayo mbue oyoryor mfong kajen etu mfam mbi afarnor wof ofu erom enong ekare eteke Bendeghe ndima ndim orr nji eru kane enonge ekare etung ejire kajena ofam mbi afarno omomongo oborchin ka nsi oji kpe ka etek ejire etung kpe njin nji onongor oje okimenge se etek njifa eteke etung ejire ekpiet ofumbi erom nombi wae efe and mbi wae efe mbi afarno okinam obak ka nju owa kim oji na oyebambinghe na ane ama okayun mbuea okiwun nkok okayun nkok mbuea okiyun mfong and kor ofam mbi afor anor ore ofumbi oyor nam amim erong anam na amim oki ka nju atema ama na aba oye abor na amim ama afarno ma oname oki chugiin na ojebambinghe okak anne ejik ka nsioo ka mkpak ka mkpak Otuma ka ndipe-nju kpe nyin nyi wae oji ka nyi okara atem ama na oyebambinghe mbi afanor kajena ofu abi afanor ofu erom so or obu mbue ka nju oka ki nyi se wae oki nyi ka nnaga oki nyi kajena wae ofone echi nji me kin wae okiyim mbui anyi afanor ka jen ebu erige enok esi wae okikun mbui anyi afarnor oyim nji oyor yim oyor kin nyi ka ering ebae ebu okafon ejum nji tad nji ore okin kene okine midim okare ajene mba akiba ke ereri ebae na akisiri wa okin mbui anyi afanor oyoe okina okare akin meyin edim akikima medim mbi afarno fene njiebe mbi kpe ajene aba aki di fene na oyoa mbinghe onam amim oki abor awor na oyoa mbinghe kerige etu onama mfong, mfong anyi afarnor aka nongo oki kajena onora se oki mfong anyi afarnor mfong anyi afarnor akibik akitok, kerige ekua ajia afarnor akisik kpe nne kpe nne kajena akiwu nyi akiri akare ndipe-nju kpe nyin kpe nyin and ndipe-nju kpe yin nyi anoga atabim mbui anyi afanor mfong anyi afarnor anoga akuna fene adikime ndi medim abor ajene akibaoo ka ofu ekua mbi afarnor akie fene ajene na more ayip afarnor koronyoer Eri njia akara wa okpuga akikoriwa okpuga kajena wae obibi obi bi nti ka ofu erom aji afarnor akitopa ka mmon nse nyor awu se etopa ka ofu erom so nji ere kor onyoer ere se nti na <hesitation> onyam mbi mgfana okitopa nji-wae onoro oyim oyor yim kpe nju nor okigbe nju oyuk yun mbuea oyuk yun nkok ekora se owa mfong yor mfong kajen ere ekpatime ijebambinghe kajen wae okinora okgbe nju nyi wae okikumi na ndipe-nju eya owor ofone mbi mfana wae oka fon nji ka otonga biji ofone mbi na echi and eriga jia afor enoge esia nne asik na akitaa se kin mana mbu nyi mfa yuk mana afor ochin ayuk mbor nkor kene oba kpiri wae eriga nji afor enonge esi wae mfone ekiyim mbim na mbinghe eya atoa se wae ofone ma mbi afarnor oki ka nju na eji ntime